Fomba fagnamboarako paty rehefa zaho an-dragno a de afagnaiko k- alako rano de mangotraka rano de arosakanahy paty de <hesitation> rehefa mangotraka de malemilemy ny paty de alana de ataoko saosiny de endasiko ndraiky saosiny de vita saosiny de afangaroko de tetetetehako tongolo sy <hesitation> misafidy saosiny zany za hoe na ino aby ataoko anazy na ampiako poti-kena na sy asiako na juste tongolo foagnany de efa mety.